ɓa curulu wero o va bɛlzik lo to pome de pome de tɛr ma nadimi o oma cɛ pome-tɛr tuwi fa o o nadimi o te bon ɓɛ a ɓa mide we cɛ ho pome de tɛr mɛ benɛ a ho karbonate flamante ma ho shodo ma ho shi- shikon-o-gratɛn bon han wiɲan a plara nɛ we wa'a <hesitation> bɛlzik tun <hesitation> ma ho shokola